أفظل إني أقظي حياتي كطفل، علشان الطفل ما عنده أي مسؤوليات يقوم فيها، <hesitation> كل همه يكون اللعب والفرح، وما عنده أي مسؤوليات، أو أي مهام مطلوبة منه، <hesitation> أتمني أكون طفلة دايما دايما عندي البساطة، وعندي الطيبة، والمرح، والحيوية، والنشاط والذكاء.